تو جوا کریں ائیں لڑی جکا چھی موٹا استریاں سب لڑیں جھگڑا کریں، اوش ودھیک مزیدار وات اے کہ مچھڑی ملاح ویچیں سیں کڈہیں ناں بکے تو اوڈاں نی پاڑے میں جا تو مچھڑی کھٹی پڑی تو میں دلی دل میں کہیلا کہ ایئے وچارے مسلمان عادت کونی چھوڑی پر اے مانیں لاگے امارے اوڈاں نیں بات کرریو انٹریسٹنگ جکو ماچھلی چھے او رادھنڑے سین فرائی پسند چھے مانجی بھی پسند چھے سائے ساگاں میں سرسوں ائیں بھاجی ماں ماچھلی چھے اوئا بھی، پڑہیو لکھیو تھی مقاطعا جائوں مقاطعے میں نقصان کھائوں سبب کہاں امیں پڑہیو لکھیو جوا جے خلاف آہاں پر دماغاں ماں جوا نکرے ای کون تھی، امیں او دہندہا کروں جکاں ماں نقصان نا اندیشا قدھیک ہوئیسیں فائدا جیترا اوترا نقصان ہودھیک ہوسیں، جکے ناں رسک کہیجے، اماں جے ذہناں ماں جوا نکرے ئی کونہیں تو کھادھے میں گوار بھی سوٹھا ایں سبزیاں زبردست چھیں تھڑی ریں سبزیاں جکاں نو متبادل کوئی ہے ئی کونیں چبھڑ چھے ائیں سانگریاں چبھڑ اہڑی شئیں جکو سکا سجی سال ہوں کھائوں مہمانوں ناں کھوڑائوں مہمان وچارا خوس تھئشیں، پر وات رگی جی کون چھے کائنڑ جی چھے لذت ہاتھاں ماں چھے او کاریکر یا بورچیاں جا کمال چھے تو ہمیں منکیں رادھیں پلیں اوئاں بورچی کونڑ ملے، اوئے بورچی جکو عام بازار ملی ہوئے ناں کیونکہ تو اوہا لذت کونہی او تھوموں جی خوشبو ئی کونہیں بار بار شوق کرے کھاں پر بار بار منیں یاد آوے کھادھے بی آپ کا ہے تھوم دہانڑے ائیں اوہا چنٹنڑی جکو چھے اوہا جے اماں جی سامہیں آوے تو بار بی کیو چھوڑے بھلیں ہیکے پاسے پلا رہیں بھلیں، بکر ہرنڑ کونہیں ونڑیں جکو او سائو ساگ ونڑیں